Ny daty nahaterahako tena mahafinaritsy anakay zany e zaho zany tsy mifily hoe misy sakafo soa na hoe hihina an'zao aho vao hoe afa-po. Ny zava-dehibe agnamiko zany de gny fetsifan'ny ray aman-drenik, ny fianakaviako, gny namako; havore eo zahay, iny fietseham-po manokana ary hafalia lehibe ho ahy ary isaorako Zagnahary fa mbo vory eo iaby zahay fianakavia araiky ary ny namako zay akaiky anakay, zay ny tena fahafaham-po tena tiàko.